که چیري زه یو کاري غونډي ته ناوخته ورسم، نو دوی ته به خپل دلیل ووایم او بخښه به ور څخه وغواړم. دا فرق کوي چې دا کاری غونډه په ژوندی بڼه په دفتر کي ده او که د انټرنیټ د لارې نیول سوې ده. که چیري کوم انټرنیټي ستونزه وي نو هم به ورته ووایم چې ما انټرنیټي مشکل درلودی. وروسته به غونډي ته ادامه ورکړم او د ګډونوالو وخت به نه نیسم.